ممكن مثلا سبعه كيلو تمانيه كيلو اااء دافي اليوم ممكن مثلا في الساعة اتمشى مثلا اتنين كيلو ساعة و في ساعة تانيه ماتمشاش خالص فهو على حسب الوقت المتاح بالنسبة لك